﻿Sannan dumuu, ma ai dikau kan nga kutuma ka jawa si ka say, idan gidi a kata na faɗa yee, toh ka sai, to gidi ka sa ka yaaa, ka ma ye dai, a'ah naa lafatannii ka dace, da man di tau saraum sa'a ne, ka yuka sa'ah ma sarum yee, to dole, soru faa, bay duje ayam faa, sorum nee, sosai ka sannin kile shikke nan, ka kale, ko ka lati kau a markau wadi ka sanni yin kee, shikke nan, na yarda a katau nga, da damen du tau ma yanda a ka ne, <noise> daman gidi a okwai kee ko, tanchi, ko kwom gidi ba ka bowa, <noise> ini ka lafiya bay, ma ya kau ko anka zuwa yaɗi, sai zall'ni kuma da la dai amma sama gub-dusaka yee, toh na gaɗan tasi a war -ware kade, na war kanni na warkani Ndage warka tan ninkiyaa, mike ye yan ka nan ɗage ka sa, ka sai ko ka bar kani sai ko, ka yadi ka reriyau ne ma gamata, har ndagai bis kii, bamoo, ma bature Nniyi ma zab ko ka rere-a'a kai, balle batu kau ma gar- gajiya, toh du tau gargajiya daman tut ta garantit te rere ne, ka na gari na sama dira tu kau, mai tu kau bay duje, de tu caƃa ti ka sai koo, <noise> ka sai ko kasai man gwai ma ka waitu, gidi anka aro ma jin janii, kas sa a bo yii. <noise> ﻿ <noise> Toh ka Nna ko da ko, arfe wadima letikama, naa, na <noise> buɗe Nni har bayi kala cau tin kii, toh an cai nee, mu wanka, ma ba turawa ƃee, ma bature, mu wanna nin ki, ma bature da ka agii.